<noise> Laha ty fomba fiasa agrafeuse iny zany, fampipitiha taratasy iny, asia vy re zay tseky anatiny ao. Lafa ao amizay vy reny anatiny ao, alà raha iny pirity. Pirity tondro roy- roe tondro roe zany mipiritsy azy, na laha tsy misy hery iha laha tsy misy hery iha mipiritsy azy tondro roe, paihinao raha iny amy taratasy roe na telo na taratasy maromaro miaraky eo. Le mitambatsy raiky amizay taratasy rey, le mipitiky tsy misaraky sasy.